For ley lock ley geh different different keys. Ley geh iron lock, silver lock- ley geh different different key. And like when you buy yor lock, you put it to yor door, ley key for it- if you opening ley door- like ley geh ley iron door lock- ley geh ley key for it and for ley- ley lock dah ley can hang to the door, ley key- when you opening ley door with it, you put ley key in ley lock and turn it like this, aay open; but for ley iron door lock, ley key for it- like ley way you can open ley- hanging lock key, ley iron door lock key aay different. You can't open it ley same way.